מענטשן קענען טון אלעס. מ'דארף נישט נוצן טעכנאלאגיע צו איבערנעמען מענטשן. מענטשן קענען אליין <hesitation> בויען און פארשטיין און ס'גענוג וואס אונז האבן די מענטשליכע שכל. מ'דארף נישט נוצן טעכנאלאגיע פאר דעם.